இல், அமெரிக்கா தனது சுதந்திரத்தை அறிவித்தது. ஜெனரல் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் தலைமையில், அது இல் புரட்சிகரப் போரை வென்றது. அரசியலமைப்பு இல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, மேலும் 1791 இல் பிரிக்க முடியாத உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க உரிமைகள் மசோதா சேர்க்கப்பட்டது. முதல் நிரந்தர ஆங்கில குடியேற்றம் இல் நிறுவப்பட்டது. சுதந்திரப் பிரகடனம் ஜூலை இல் கையெழுத்தானது